sebenarnyo semuo jenis makanan tu berpenagruh samo badan kito ni, kalo kito makan terlalu banyak, terlalu kenyang jugo dak bagus buat organ tubuh di dalam kito ni, kek missal nyo kan kito makan banyak santan nyo nah itu bisa nyebabkan kito kolesterol, jadi kito harus kontorl makanan apo yang kito makan, jangan terlalu berlebihan. kalau terlalu berlebihan dak bagus jugo jadi di kurang-kurangin gitu sebiso kito-sebiso kito lah kontrol makanan apo makanan yang kito makan kareno semuo makanan tu pasti ado efek samping nyo buat tubuh kito jadi menurut sayo semuo jenis makanan tu berepengaruh buat tubuh kito ni, tergantung kito nyo, sayo- sayo tu suko dengan jengkol sayo pernah makan jengkol sangking enak nyo tu sayo makan nyo tu banyak sampe sayo keno namo nyo tu kejepit jengkol itu kejepit jengkol itu kalau kito mau kencing itu raso nyo sakit, nah itu tu akibat dari kebanyak an makan jengkol jadi semuo jenis makanan tu kayak nyo berpengaruh, jadi tergantung kito nyo mau kek mano kito kontrol diri kito biak kito yo tubuh kito biso. Orang rumah sakit kok biso ternyato sayo bilang sayo habis makan mie samo minum coca cola nah itu lah penyebab sayo sampai masuk rumah sakit, asam lambung sayo naek, nah di situ sayo do rawat, memang betul-betul sayo ni udah, nuko sayo <hesitation> udah pucat nian, itu sayo di rawat sehari sehari kek nyo nah itulah ngapo sayo bilang kalau makanan tu betul-betul berpengaruh samo kesehatan tubuh kito ni, kareno apo yang kito makan itu lah yang jadi nutrisi di badan kito, itulah yang menjadi penyebab kito biso sehat atau biso sakit, itu berpengaruh nian bagi tubuh kito jadi pola makan kito emang berpengaruh nian dengan kesehatan tubuh kito ni kalau kito makan makanan dengan pola yang sehat kan makanan tu jugo biso ngasih tubuh kito ni energi untuk beraktivitas segalo macam, biak badan kito ni dak gampang capek, dak gampang letak, perlu jugo kito tau kandungan gizi dalam makanan kito tu apo bae nah zat gizi dalam makanan yang kito makan tu guno nyo untuk menjalan kan macam-macam fungsi organ yang di dalam tubuh kito ni, sebalik nyo kalau kito makan makanan yang basing bae. Dak sehat biso bikin masalah pencernaan dalam tubuh kito, berat badan kiot biso turun, resiko penyakit jugo tinggi jadi nyo, jadi baek-baek lah kalo milih-milih makanan, jangan basing bae, mentang-mentang lapar sekendak perut bae kalaun lapar nak makan tu cuci tangan dulu be-bersih jangan asal celup-celup bae tangan tu, mentang-mentang udah lapar lupo cuci tangan, banyak kejadian makan basing-makan basing dak sehat, dak mikir kandungan nyo apo yang penting makan, ujung-ujung nyo sakit, kareno dak teliti lagi makan makanan tu, banyak anak kecik yang sering di beli-di beli gulo-gulo samo emak bapak nyo ujung-ujung nyo gigi nyo ilang, ompong segalo macam.